कम्प्यूटर मुख्य संघटक मा सीपीयू। जू डेटा थै प्रोसेस करदू। और वेथे दिशा निर्देश दिंदू। मैमोरी स्टोरेज जू रैम कम्प्यूटर थै डेटा अस्थायी रूप से स्टोर कन मा मदद करदू। हार्ड ड्राइव कम्प्यूटर थै डेटा थै स्थाई रूप से स्टोर कर दू। पावर सप्लाई जू बिजली थै पहुचांदू। आदि